پاکستان دا اتہاس کافی پرانا ہے۔ پاکستان دی ستاپنا چوداں اگست نوں ہوئی سی جدوں بھارت توں وِبھاجن ہویا۔ اس توں بعد اے اک آزاد اسلامی ریاست بنیا۔ وِبھاجن کارن لکھاں لوکاں نوں آپنا کاربار چھڈنا پی گیا اتے تارمک فسادات وچ کئی لوکاں دی جان وی گئی۔ محمد علی جناح پاکستان دے پہلے گورنر جنرل بنے اتے اونہاں نوں قائدِاعظم دے خطاب نال نوازیا گیا۔ دو حصے ساں، پَچھم پاکستان موجودہ پاکستان تے پورب پاکستان موجودہ بنگلا دیش۔